Aia sy mainsy misy a raha arahane fonao sinitry e raika amin'io, mety hizaka anao e, ity raiky ty e mety amina da izao izy ity, mety hizaka koa anao e raiky ry koa mety amina, fa da izao izy ity, eo anao very amigneo anao fa, la mandiniky sara anao sy mainsy misy raiky amin'io tianao mihaotry gne raiky, na alanao mihaotry gne raiky.